<hesitation> Klan ma navana seng avichei <hesitation> savik da kule hutpe vavat. Guleng nga pe vavat avichei dok kule hut klanpe vavat ambas nangama museng klan minia va ngua reh nania rumana ura inok kule ngo kla pe vavat. Hunamu kule hut pa vavat imono sa hungnamu sa amugas imono sa ngo sa vareprango sa ngo sa vadi ngua tet <noise> Ngo sa vadi ngua tetsa hunamu imono avichei kisnia ngua na mas avik. Sa kule hutavik na bangangi sa vadi kule hut. Sa hu mair avichei dikisnia vadi tavasmanget avik <noise> kule dok kule hut avik imono sa nabangangi avichei hunamas sa hut nams avichei save tisandarna hut ia minia <noise> asik kule da huri raund ura nga angabas sa kule sa ambas. Kule da ambas na hura museng klan minia. Angbas ngua dram <hesitation> kamet inamuk. Kamet inamuk da kave kasnadar na ngo. Kave kamet sa galem ngo <hesitation> mubang da asik minia, giangatek klan minia da humo da huri raun. Kule da kamanramen sengo klan avik ngu kuria angbas ambes ngongatek klan minia. <noise> Mubang ure huret ambas ngai nanga tek klan minia mubang dok hutet <noise> Kule sa hutek klan, huterivu da sa vono dok humeteiri mone klan samone dok hut na namuk. Samone avichei dok kule hut avichei. Avik da nga iras na nangama amrana irong avarong. Sa hutet ivi da savo kule da <hesitation> katainamek Muban saungi avik sa karachem kavas ka not nabangi.

Si vanam aleveth anva ura duvong siu hutet inamak si humetivik <noise> Autetivi mosak kuiaku sa angabas, sa angabas sa hutet avik imene, hutdan imone doki sa mone di ksamone da hupe huri bingiramigel. Hunamu hunamu hutek avichei da sa angbas, ngo sa ngu pilimia ambas mamar mamar nango avik sa ngave ngutet. Sa ngua <noise> sa nga tet avichei sa va saglamna hapas marik da hutek twelve oc'lock ma rauk. Auk sa hugulet ivi, hutet avik imone da hubingiram igel hutet ivi huri glas ivi savuk auk amorta krama tattet klan da avara vichei da tital ma ura guangirong, hut ma huri glas da hutet klan huglas bana nguvarange ngedra huvarma inam machalal dok hutet huri bingia ivichei da hurivi. Sa vona da huribingiram igal, hutet tamonap. Auk sa mali hunam hunamu ivi sa ngo sa aruvan gu slap. Sa ngu pilim nas ambas mamar parango sa hunamu avichei da kisnia, igel avik savuk daksie hupe hunamu iramigel avik tumono. Hutet avichei inamuk inamuk da kisa hupe huri bing avik. <hesitation> Hutek inavok okisa kule hurek kama kurangini mane sa huri vanbit. Diva sa huri vanbit avichei da kisnia sa vadi huret tumonep snengigel avichei. Auk hutek avik hutek avik ivi do hunamu, tiutetivi da savono da <noise> hu namu namu da sot huri bang hukuna lmene samano da huri ban samono da hutet karingisei sa pasa hut pe sa huri glas ivi. <noise> Sa huri glas ivi avicheei. Da kisnia <noise> huri bingirem igel avichei dura ura minia asik minia heiski eipuk daki kiave kigar. Dakini klan arucha kavanei ma mali kameir avichei dik kisnia hutet hutet ivik ivik savono da kasa hurimene. Sa huri mene avichei da humen mano aringi. Auk sa human mono mini zaringi avichei dikisnia <noise> hup hutet imone. <noise> Auk kini hupe huri tlu klan avichei, dini, kini krare ma donel pono, matmurut kini krare ma tamonel pono dini hutet maka aringi mano. Kramali ambas met imono daki hutpono. <noise> Hutet avik pono da kisnia huri mane <noise> hupe hudon imane, mane mane sa mano da kasa hupe hutet ivi. Hutet ivi savano dakisa huripar seschei. Auk sa krang ma mar avichei ma ngetngamen avichei da mubang pe air air klan dok hutra aukangati na ivik. Hutet ivimarik, hutet hutet <hesitation> Hutangam klan da hutes dasot. Guanirong sa hur pakim ngat mamar makama urat ia da sot da hutet naivuk malvam hut, hunamu hutek hutek avicheida hutetra <noise> igal avik. Hutek avichei dakisa <hesitation> kis nia tamaransa hut avichei da huret imen avichei divasa hutet avi. Auk sa mali malvam hutimane, hutet imane imane avichei da kisnia huteteivi savono da kisnia malven hut imane. Vasamono avichei da kis nia avichei. Daksa kule da <hesitation> <noise> hupe huribang ivi, huri banivi, huri banivi avichei dakisa <hesitation> huma da hupe Boy riban pakama kuranga krak ma kisnia vadi ngia ngangim baram ngia ngangim savat ngia rocha ava aluchi abusuchi ura. Malianga lovapki da mamaria amarini amarini marik mamar prango ia ngu bingi samuk samuk ngulu ama angia kania muk anga dinga kanaut ura anga gia. Auk hunamu avik, hunamu hunamu arichei da kisa hurube huri bing imone. Bing imone samone dakisa hutek avik iramigal. Hutek avik imone aikisa ngu pilimia ambas mamar. Sa hutek avichei dakisa, humamu hutek avik imane samo su huri ban. Huriban dok karak kavaias ka marupkia snok doki sa hutet avik imono dakis hubehuri bingiram igali avik imane samono dapa hupe huri ban mut hurivi. <noise> Hurivi avichei da hupe hudon ione, hutek imone avechichei daki sa hurivi. Auk hutet <noise> naivik, hutet imono hutet da hutek da hutet. Huri ban i hudon imone, hudon imone da samak dau hurivi hurivi savona avichei da kis angabas sotavik. Ai ngilu ma nai vik hutet mosok quaiku hutetnama ngipki aivikiui. Auk da sa huri aivichei da human bono minia agalini da kisa varsu hut imane samano minia aringi ma leisi <hesitation> kisnia tara manminia, <hesitation> Auk diva asik hutngangi imane sama lei, huri kutna imane imane da sa mano sa kule lei kisnia hudonas karing giapichei tumonoda pe hiri kros tumono avichei auk sa huri ban. Sa huri bang avichei da savono mini morka sia. Morka esia avik bangimone samone sa ama lalka mone. Hutet dok lalka apichei da boy lalka ma nait marik. Ma arura ma klan ia angarat ura ngara akit vadik tasannang <noise> oi ngara lalka apik da rait marik. Avik dam lalka pik da marka. Auksa hutet na cha sa huguna imene samono dok huri bingirem igel samano da kama malakit teirang kama lel sa huten ngat ngidram ia asik ngiaram. Vlel ngidera machalak kisama glemes sei, glemia inok amugasini vasik nget ngaram, ama ngatngaran samat giu lim da kama da asik <noise> mangare mamar ngi namet mavanam. Auk sa hutet savono siminima malangi avaik. Velacha sa huri ban ivi. Auk sa huri ban ivi dok sidem hut ivi savono. Savono dok hutet imone, auk sa hutet imone avik da hurivi. Auk dape huri bingiramigel imene imene imene avichei da hutet ivi. Auk sok huri ban avichei da kisa nga ve ngu pilim ia angabas da kisa save gelana kule taim. Sa hutet imene imene imene savik dokisa ngu pilim angabas sa ambas mamar mamar nango. Sa hutet avik imane dakisa angabas sa sot avichei. Sa hutet avik da kia humon avik imone, avichei da kasa huteti imane da kasa human makpavat. Huteimen sa glaman na avat sa humeir, s akulehut sa hut taimim ia sabang sabang sa humeir sa huri simuk avichei. Huri simuk meka nangas sot sa hutet imene. Hutet imene imene imene imene imene da samak, <noise> auksa hutet imane, hutet imene sa samak ia iramka haus lotu sa huri mane dakisa hudan galicha apik samono huni di bing <noise> doki deng pe huden mak pavat. Huden mak pa vat sa lul pa hut nana imosa mali ma kama raun avichei. HUmas vaka aurki vema kunangama alaveth.